<hesitation> Agnisan'ny tegna magnampy ny fivoaran'ny olombelogno araiky na ny developpement personnel-ny art satria ny ologno magnagno art zany voalohany izy mahatakatra raha lavitry tsy takatran'olo tsotra avekeo mampisôkatra saigny, mampivelatra saigny avekeo mangala sorisory.